ھمین سوال مل لا ہے۔ تو گائنم ریئڑ پسند ھے یا شھرام ۔ امین گائنم رھون پلی تو زندگی سٹھی لاگی۔ کانتو امچی گان جی ناء ہے آھوری فارم۔ ای گام کافی خاصیتا ملی چھی۔ ای گام ھیک تو تعلیم لے ڈو اسکولا ھی، ھیک ھاء اسکول ہے، ھیک پرائمری اسکول ہے۔ جکام سٹھی استاد پڑھاوی پلی۔ ائین ھیک سٹھی تعلیم ڈیئی پلی۔ ھیک سرکاری اسپتال بھی ہے۔ جکیم سٹھے ڈاکٹر ھے، ائین سٹھا علاج کری چھے۔ جکام گان جی ٹابرزان جا فریم علاج کری چھی۔ ایا امچی گان جی وڈیری جیا مھربانیا ھی جکو ڈو اسکولا ھی ھیک سرکاری اسپتال ہے۔ ائین ھیک پیڑین جی پاڑیان جی لائی ھیک بحترین تلا بہ ٹھووڑا ہے۔ ائین امچی گانم جام سٹھے ھے، ائین امچے گانم ھر خاصیتا ھی، امچی گام ھیک باغ بھی ہے۔ جکام رگی انب نا پر ،زیتونی ،انب ،صوف ھر فروٹ ھوی چھی، ائین امین جکار گھمون جائون چھون۔ معنی امین کڈھن بہ واڈی ھون چھون تو جائون چھون۔ اٹھو منع کونی ہے۔ امچی گانم خاص کرتے اگی گانم راندا مشورھتیا ،ھمین کوڈی کوڈین رمتین ملھ کھستین۔ ملاکھڑا کیتے جکیم مانجا بابا بھی کوڈی کوڈی رمتا مانجی بابی جیا بھی پانسڑیا بھاجوڑیا ھی۔ ھمین سجی گان بال بیٹ جا سوق آلا ہے، ائین امین آپ موٹے شوقاس رمون چھون۔ این رگی گان کونی ہے، ای گام گھٹم گھٹ تینا سوان کرتے چاران سوان تائین گھرین ھی۔ اوم مختلف ذاتا ریئی پلیا ھی جکام اوڈ، بھیل، میگھواڑ، ماچھی ھی سمیجی خاصکیلی، ائین کجھ سومری بھی ریئی پلی، کجھ ھندو کجھ مسلمان امچی گان ایون کونی ڈیکھی چھی، امین ہندون ہون یا مسلمان ہون ۔ ھیک نوین سوچ راکھنی بیلی ھون کان تو ای گان جا جکو وڈیرا ہے او امان گھڑیان خاصیتا ڈیتی گلا جکو ھمین امین کرون پلی۔ امچی گان جی جکو رستی ھی اوی تمام بھترین ھی، گان پسید کرون چھون ۔ ائین امچی گان زراعتی بر ڈپینڈ کری چھی بنی باری مٹھی۔ گان جین آدھین منکھین سرکاری نوکریام ھی <hesitation> تو اوان جی گھران جی جکو موٹین منکھین ھی جکو واندھی بیلی ھی اوین بنی باری جا دھندھا کری چھی۔ ائین جکو ماستر ھی یا ڈجی ھی اوی آوی چھگی آپکی بابین دھندھا کراوی چھی۔ ائین امین جکو امچی گانم چار پانچ سو گھرین ھی اون ساگردین ھی ائین امین سبھ بھیڑی ھتی ھر <hesitation> مھینی سر مھینی ھیک پروگرام کرائون چھون۔ اوم گان جیا چار پانچ ٹیمان ٹھاتی امین اپتمان مقابلی کرون چھون او جا مقصد ھا ہے تو امین گانم بھائو چاری سون کیون ریئون چھون کیون کھائون چھون کیون پیون چھون۔ سجا سون پھرین چارھن بجی امچی گان جی جکو موٹی ھوی چھی اوی اٹھو بھیڑی ھوی چھی ائین امان سٹھی جاڑ ڈیئی چھین ائین امین ای گام کرکیٹ رمون چھون بال کو وانجھی رمی چھی کو فٹبال رمی چھی، ائین ھر گام راند ھوی چھی۔ امچی گانم ھر خصیت موجود ہے۔ امچی گانم ھیک موٹوڑا کلر ہے۔ اوم دھکنیان لی دھار ہے، ائین موٹوڑا لی دھار ہے ائین موٹوڑین گرائونڈین ھی۔ امچی گانم ھر شی ہے۔ امین بور ھون تو گھمون جائون چھون۔ امچی گانم ھیک ھیک جنگ ہے۔ او ھر شی جا شکار ھوی چھی۔ اوم وڈیری ڈجی کو کرون ڈیئی چھی بڑ لکتی جائون کر سگھون۔ او جھگام سسیین، تیتر، ائین ڈجین بھی جانوری ھی جکو امین ڈیکھتی خوش ھون چھون۔ امین ڈاڈھی خوش ھون چھو کان تو امچی گانم اتریا خاصیتا <hesitation> ھی۔ امان گان جی زندگی ڈاڈھی بھلی لاگی چھی۔ جکار امین چھاری ھتی امان ھر شی بھلی لاگتی۔ گان امان ایلی پسند ہے تو گانم ھر شی فریش ہے۔ فریش ھوا ہے، بھاجیا امین آپ پوکھون چھون امین نلکی جی پارین کونی پیون چھون کان تو امانٹھ سپلائی واٹرا جی پاڑین آوی چھی، ائین امین گان جی زندگیٹھ ڈاڈھی متاثر ھون چھون۔ ائین امان شھرا جی زندگی پسند کونی لاگی، کڈھن امین شھر جائون پتی تو امان پسند کونی لاگی۔ کان تو امین گانم ریھون چھون۔ امچی ابی ڈاڈی گانم ری تی اوین کیلی کہ گان جی زندگی جیڑی شھرا جی زندگی کو ہے، شھر رگی نان جی ہے، شھرام رگی آلودگی جام ہے۔ ائین گانم ھر شئی فریش ھوی چھی۔ کھلا ماحول ہے ائین او سون کرتی امین کھلی ماحولام ریھون چھون۔ سور ڈجا کونی ہے ائین امین آپکا مال ڈجا راکھ سگھون چھون۔ گان <hesitation> ھیک خاصیت راکھی، شھر ٹھیک ہے، بڑ امان شھر کونی بڑین۔ شھرام امان خبر کونی کا ہے کیون ہےکیو ریڑین ہے کیو پیڑین ہے، ائین اٹھو ڈوتین کمری ھی اوم امان اکھ کونی ھوی۔ گام ھیکوکی جیڑین جی تین، چار کمری ھی ائین میدان ہے اوم امین ائین ٹابرین بنا خطری جی رھ سگھون۔ شھرام انسان بیستی بیستی موٹی ھنی جا ائین امین اٹھی تندرست ائین صحتمند لاگلی پلی ھون۔ کان تو امچی گانم ھر شی ہے۔ امین بنیام مختلف فصل پوکھون چھون، جیون روھ ہے۔ روھ امچین آپکین گھرا جین منکھین چنڈی چھی ائین گڈ ڈجی ھوی اوا بابا ایی کاڈھی چھی۔ جڈ بھی امین اسکولیس واپس آئون چھون جکر امین بھی جائون چھون۔ ایون کو ہے گان ہے، گانم ڈو تین دکانین ھی جکام امان ضرورتی جیا شیا ملی پلیا کو بھی شئی ھی امن ٹھ کھادھی پیتی جی شئی یا امین چوڑین ٹھواڑنی ھی یا ڈاڑھی کٹاڑین ہے امان ھر شئی اٹھی ملی پلی۔ گان جی زندگی سٹھی لاگی چھی ۔جکو شھری بیلی ھی اوان بڑی ڈجی امان کونی بڑین۔ کان تو امان گانم پرایان ائی سٹھیا ترجیتا ملی گانم۔ <hesitation> شھرا جین ٹابرین سجو ڈن فونام لگوڑی ھوی چھی، ائین گان جین ٹابرین تندرست راندام لاگلی پلین ھوی، دھندھیم ھر شئیم گان جین ٹابرین اگتین ھی۔ جیکڈھن گام پروگرام مچ کچھریا ھئی چھی ۔ سیاڑی جی موٹی رات ہے تو کیسی موٹی گھرین امین کچھریا کرون چھون ائین شھرام تو اوا فیسلٹیا کو ھی۔ موٹی گھر آتے گلی موٹی ڈاڈی یا کاکا ھی اون امین مگاتی گھرین امین راتی جی باران باران یارھن یارھن تائین کچھریا کر چھون۔ سٹھی گان جی باریم ائین سٹھی جاڑنر ملی چھی ۔ شھر ہے تو ٹھیک ہے، اٹھو نوکری دھندھا ملڑین جی چانسز ھی ائین آڑین جاڑین جا ٹیم بھی بچنی جا بڑ امان گان جی زندگی سٹھی لاگی۔ شھر تو شھر ہے ائین شھرام خرچ بھی ودھیک لاگنی جائی کان تو گیس ہے، پاڑین ہے، بجلی ہے۔ جا ھر شئی ھی اوا آپان ودیک معنی خرچ ودھک ہے ۔کا تو امین گان جی منکھین ھو ۔کان تو امین اٹھو رھ کونی سگھون، اترا خرچ کونی بھر سگھون۔ کان تو شھرام ری کو سگھون ۔اٹھو گیس ہے، پاڑین ہے، بو ہے کان تو امچا مال ہے تو امان بھو بھی گیڑان پڑی۔ اٹھی امانٹھ ھر شی فری ہے۔ ائین جکو فصل پوکھون اوم بھی آدھا ملنی جا چھی ائین <hesitation> جکو اڈا یا کھریا ھوی اوم بھی امین ککھ پوکھون چھون <noise> ائین اون امان لی نڈاڈھی فائدیمند ہے۔ ککھ ڈجی امین آپکی بنیم لڑتی آئون چھون ائینککھ ڈجی لڑنی ھوی تو آپکی بنیم جائون لڑتی آذئو سون ۔ جکو قاضی یا کمدار ھوی چھی او امان ائین اونی کی چھی کان تو امین گان جین منکھین ھون ائین گان مئین ریھون چھون۔ این رگی گان کو ہے، آٹھی ھر شئی ھی ۔درویش بھی ھی ۔ائین اولیاء بھی ھی، بنیان بھی ھی، ھر شئی ہے۔ گان جیا پٹڑیا ۔ گان جی دکانی ۔ گان جیا بنیان، گان جین منکھین، گان جیا یادا، سبھ بھلین ھی ۔باقی شھر تو شھر ھی ۔ خیر اٹھی امان شھر امرکوٹ لگی ائی مین یارھون بارھون امرکوٹام پڑھلاتو ۔ ائین ساکڑی سویر بسیم جتا خرچ لاگتا۔ ائین امان شھر پسند کو ہے، گٹر ہے، شھرا جی پاسی بٹھی ھی بٹھام دوھین ھی۔ ائین گاڈیان جی دوھین ھی ۔ائین اوان جا گوڑ ہے۔ اوم منکھ فریش کونی ریھ سگھی <hesitation> ائین منکھ جاڈی ھنی جا چھی، ائین گھم نکو فر سگھی۔ ھیکی جگائیم بیستی زندگی گزارڑ کھپی ائین گزاری سی۔ امین تو پچھی واندھی ھون کڈھن کیئی او گانم میچ ہئ چالا رمون چالون۔ اپکی موٹرسائیکلان کک ھڑتی جائون بولی ائین لطفندوس ھتی پوٹھی آئون چھون۔ ائین گان جی ھیک سامی جی سینٹر ہے، ائین ڈو اسکولا بھی ھی جکو استاد اسکولیم پڑھاوی چھی اوی بڑی سامی جی ٹابران مفت تعلیم ڈیئی چھی، ائی امینآپ بھی پڑھون چھون۔ امچی جکو ٹابرین ھی ائی جکو پاسیم بھیل بیلی ھی اوان امین آپکی بھائون کرتی راکھون چھون ائین ایا جی ٹابران بھی سٹھی تعلیم ڈیئون چھون۔ گان جی اگواڑ گام ھی پیرین جکو موٹا اگواڑ ھتا سائین او گزرتی گلا۔ ائین ھمین او جی پوت ہے۔ اون آوی کونی چھی۔ ھمین این گان سومران جی ھوالی ہے۔ پر اٹھی کوڑ کان متھی چڑت کونی کر سگھی ھکجھڑی ھی آپکی حسابا سون زندگی گزار سگھی۔ او سون کرتی امین گان ودھیک ترجیھ ڈیئون پلی۔ گان امان عزت ائی احترام ڈی پلی۔ شھرام تو مسلی ھوی پلی کوڑ جھیڑا کری پلی۔ اٹھی کوئی مسلا کونی ہے جیکدھن کو مسلا ھتی جا گان جین منکھی سلجھا چھوڑی چھی۔ بنگلیم جائی۔ او بنگلیم پارک ہے ائین نوین قسمان جین جانورین ھی جکار امچی ٹابران ائین امان شوق ھوی چھی جکار امین ڈیکھتی آئون چھون۔ چڑیا گھر ہے، بنگلیم مثال طور بابا نا گلا تو مین دھندھیم گلا تو منین کونی کیئی چھی امین اھستی پلی دھندھا کرون چھون ائین جکو کھادھی خوراک ہے اوا گاں جی طرفوں <hesitation> بنگلین آوی چھی۔ گان جی جکو مسلی ھوی چھی اوی زمیندار حل کری چھی۔ ائین جکو اپتمان لڑی چھی او اوان جا مسلا ھوی چھی۔ ماٹی ہے ھر شی ہے، ھی نہ ھی ھیک تیل پنپ کو ہے جکو امین کڈھن شھر جائون یا کو گھرین مڑا مھمان مڑا آتی جا چھی۔ ائین امان سجان سون موٹرسائیکل ھی ائین امچی گانم ھیک بس بی چھی جکو امچی لی ئی کرتی بی چھی او جی لی کرتی امین گان ودھیک ترجیھ ڈیئون چھون۔ بس بھی بی چھی ائی رکسین بھی بیئی چھی۔ امین کڈ بھی آجا سگھون، اٹھی کوئی بھی مسلا کونی ہے۔ اٹھی فر ڈجی کونی ھوی چھی کان تو این گان موٹی حیثیت راکھی چھی۔ گان ھیک ھیک ایری ماحولام آتی ھلی ھلی تو ھمین اٹھی امان کو بی چوری چکاری ڈرکو نی ھی ۔گام امین وڈھیک جانوران متھی دھیان دیئون چھون۔ ڈودھ ڈجی پیئون چھون۔ ائین خاص کرتی بیچون سو ن۔ امچی گانم ھر شئی ملی ساکڑی سویر ڈودھاڑی آوی چھی۔ جکان گھرین ڈودھ نہ ھوی اون اچاتی ڈیئی چھی ائین پنجاھ روپیئی جی یا سٹھ روپیئی جی گیئی چھی۔ امانٹھ توخیر ھی مال ھی ۔ آپکی ھی امین کھئون چھون پیئون چھون۔ تازی ڈودھد ، ڈہنی ،چھاچھڑی، گھی جکو ھی ملی اوا امین آپ ٹھائون چھون امی آپ کھائون چھون۔ امچی گانم گندیا شیا کونی مالی <noise> جکیم شراب آتی گلا جکو ٹابران جی نسل تبھا کری چھی، اوا شئی اٹھی منین ملی کوللی او سون کرتی امین ای گام ریئون پلی۔ ای گان جا مقصد ہے، ای گام ھر سال الی کترین منکھن آوی چھی بڑ پوٹھی جائین کونی کان تو ای گان جا ماحول ایڑا ہے او سون علاوہ ای گانم امین سٹھی پھنچ راکھون چھو۔ گان جی جکو اسکولیم